بروجي اللي راني نخدم عليه اكتيالمون, سيكو راني باغي نانتيقري ان لابوراتوار داناليز ميديكال, علاش راني فريمون اكسيتي على هاد ليدي سي بارسكو انايا قريت باش نخدم هاد الخدمة, صافي دو زون ايدمي ما خدمتهاش, سما راه فخاطري فريمون نابليكيها سور تيران, دونك هادي هي